खाणा थै सुरक्षित रूप से गिरल कनू थै हमथै सबसे पैली खाणू थै साफ कन वे बाद पकाणू से पैली टैमरेचर थै चैक कौर दिण वे बाद मांस थै अलग अलग कौरी थै। धन फिर फिर फारय स्टीग वे अफम तैयार रखण। सेफ्टी के लिये।